الصين دولة بتقع ف شرق آسيا وتعتبر هي من أأدم الحضارات ف العالم وهي معروف طبعا بعدد سكانها الهائل والكبير وبيتكلمو بلغة اسمها الماندرين ، الماندرين دي أكتر لغة بيتكلمو فيها ف الصين